أعيش حياة جديدة يعني التوازن بين الصحة النفسية والجسدية والراحة والسعادة، يعني إنه يكون عندك علاقات طيبة مع الناس وتحقيق أهداف طموحات كمان الاستمتاع باللحظات البسيطة والعيش في لحظة الحاضر، الأهم هو إنك تكون راضي عن نفسك وتجدر تعيش بسلام.